Que la facin servir pel bé, i que entenguin, el més possible, com funciona.

Aprendre esports aquàtics.

Facilitar l'eina per l'aprenentatge, però, sobretot, que entenguin que no és màgia, sinó com funciona.

Tant la ràdio com els pòdcast són una eina molt habitual.